اه صديق عنده صعوبة في أنه يلجى وظيفة، أول شي يحاول يطور مهاراته ويتعلم حاجات جديدة يعني مثلا يخش في الدورات التدريبية ولا ياخذ الشهادات المعترف فيها بعدين نتأكد من السيرة الذاتية بتاعه وتكون حديثة ويبني علاقات مهنية مع غيره يعني عشان يكون عنده فرص جديدة.